<hesitation> da-baaji ana ngoodii e nooŋeeji. Won yogaaji a tawan wakkati gooto ana ngara ɗi ngaran, yogaaji so ndungu heewi en torloto. Ma mbaatan, maa ñawuuji mun keewan ɗun nii non. Wallaa <hesitation> yogaaji eengol mun ana woodi. Ana eengoo hen, ayyo.